Pos una piça. Se hazi la massa con harina i ludia. Le s'echa tomati porcima i alogu le se pon caúnu lo que quiera. Un pocu de quesu i pal hornu.